Zero chentu dughentos treghentos battoschentos chimbichentos seschentos settighentos ottighentos noighentos milli milli e chentu milli e dughentos milli e treghentos milli e battoschentos milli e chimbighentos milli e seschentos milli e settighentos milli e ottighentos milli e noighentos duemiza duemiza e unu duemiza e chentu duemiza e dughentos duemiza e treghentos duemiza e battoschentos duemiza e chimbighentos duemiza e seschentos duemiza e settighentos duemiza e ottighentos duemiza e noighentos tremiza tremiza e chentu tremiza e dughentos tremiza e treghentos tremiza e battoschentos Tremiza e chimbighentos tremiza e seschentos tremiza e settighentos tremiza e ottighentos tremiza e noighentos battomiza battomiza e chentu battomiza e dughentos battomiza e treghentos battomiza e battoschentos battomiza e chimbighentos battomiza e seschentos battomiza e settighentos battomiza e ottighentos battomiza e noighentos chimbemiza chimbemiza e chentu chimbemiza e dughentos chimbemiza e treghentos chimbemiza e battoschentos chimbemiza e chimbighentos chimbemiza e seschentos chimbemiza e settighentos chimbemiza e ottighentos chimbemiza e noighentos semiza semiza e chentu semiza e dughentos semiza e treghentos semiza e battoschentos semiza e chimbighentos semiza e seschentos semiza e settighentos semiza e ottighentos semiza e noighentos settemiza settemiza e chentu settemiza e dughentos settemiza e treghentos settemiza e battoschentos Settemiza e chimbighentos settemiza e seschentos settemiza e settighentos settemiza e ottighentos settemiza e noighentos ottomiza ottomiza e chentu ottomiza e dughentos ottomiza e treghentos ottomiza e batoschentos ottomiza e chimbighentos ott- ottomiza e seschentos ottomiza e settighentos ottomiza e ottighentos ottomiza e noighentos noemiza noemiza e chentu noemiza e dughentos noemiza e treghentos noemiza e battoschentos noemiza e chimbighentos noemiza e seschentos noemiza e settighentos noemiza e ottighentos noemiza e noighentos deghemiza